लइके ते कच्चा माटी के लेखा होले। उनके जऊन चीज़ के सुरू से आदत लगाई उहे लागि। आजकल लइकन के सब मोबाइल दे के पर्का deta ताकि लइकन के पिच्छे उनके मेहनत ने करेके पड। <hesitation> लेकिन लइकन के देखभाल से बचेले के ई तरीका लइकन खाती बहुत नुकसंदायक बा। लइकन के <noise> बाहर खेले खातिर प्रोत्साहित करेके सुरू से उनके थोड़े थोड़े देर बाहर घुमाावल खेलेल और बाहर लोगन में <hesitation> बैठावल सुरू कई देवेके चाही। ताकि उ सामाजिक रूप से खुली सके और अपने उमर के लइकन से और बाहरी लोगन से संपर्क कई के अपने सरीर के स्वास्थ खातिर खेलेल सुरू कई दे। एह प्रकार से धीरे धीरे खेल कूद में लइकन के रुचि जागि जाइ।